Fomba anaovana lasopy tsotra dia: mampagotraka rano. Rehefa mangotraka ny rano de arotsakao ny paty. De rehefa afaka folo minitra de esorina ny paty. De asiana tongolo maintso, ary asiana sôsina vao tabia sy tongolo de vita.